Bon baben niya gudri nyira fulaku nbauji nisiti ganghi bonbe ban kura we donna siyu bobe gore bunti chan chii jikga ki furde kwauwun ka dakgi mon mon kamma non chammar do ban yissi bontauwa kangangin chammar kabero furdo kwauwun baraki me dii mon kammari me bon tikdangi har niki bn'dam n'sei mebon dom kalangi ho- niki n'oom kwa man kamma chammar darere bangk tak chammarki furdo kwauwun kari kanya miyu baggi go nyongki mon sotona kagomba miyom ka monni chammar neere nyongke furdo kwaueun monsu yom man nura nure bara furdo kwawun chammar kabere ro furda kwauwun mwam a rero janni suwe ma <hesitation> man bwosujii furda kwawun.